құдалық белгісі киіт қоныс белгісі биік дейді қазақта
бұл салт атадан балаға мұра болып келгенімен қазір бәсекелестік сипатқа еніп бояуы кете бастағанға ұқсайды
бұл пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі тақырып киіт
сіздермен бірге асаубек айымбетов армысыздар
жалпы киіт деген не және оның бізге қандай қатысы бар
киіт бұл енді ыыы м құда құдағайдың арасындағы бір біреуге деген сый құрмет
енді ы кейбір ыыы құдалықтарды мен соңғы уақыттары көріп жүрмін
ы екі құда құдағай екі жақты құда құдағай келіседі екен бір бірімізге киіт беріспейік деп
ондай жерге де қатынасып көрдім мен
менің өзім мысалы менің өзі жеке пікірім киіт құда құдағайдың арасында бір біреуге деген сыйластық бір біреуге
тон жол болмай ы орамал тон болмайды жол болады дейді
бұл ата баба ата бабадан келе жатқан ескіден ерте заманнан ата бабадан келе жатқан жол бұл
сол үшін менің пікірімше киіт болуы керек
апай қалай ойлайсыз қазіргі уақытта киіттің ыыы киіт дәстүрі сақталған ба
әрине сақталған біздің қазағымыздың ежелден келеатқан дәстүрі салты
қазақ өзі кісіні сыйлай білген өзін сыйлата білген қазақпыз ғой
сондықтан арадағы сыйластық үшін дәнекер ғана бұл
киіт әрине керек өзінің қажетімен ретімен шамасына қарай бір біріне сыйлап бір бірін ыыы бір біріне құрметтеп бір біріне кигізеді
ол біздің ол байлықтың белгісі емес ол
алған адам байып кетпейді берген адам кедей болмайды ол арадағы дәнекер
мен солай ойлаймын ол керек
және де ол өз ретімен жаңағыдай мен айтқан өзімнің ойым қажетіне қарай шамасына қарай беру керек
ал тіпті китсіз болмайды ол өйткені біз қазақ болмай қаламыз онда мхм
киітке қалай қарайсыз сіздің пікіріңізді білсек иә
көбі не дейді көбі жұрт көбі жұрт күндейді дейді ғой
осы жұрттар не дер екен деп қазіргі заманда маған ы мойныма алқа тақты әкесіне ы тон мінгізді деп жататын жайы бар
ы яғни осыларды ести келе екінші құда жақ құдағи құда жақ яғни ы өздерінің ммм асып түсемін деп ы бәсекелестік бәсекелестік иә ы қасиеттерін танытады
сіз киітке қарсысыз ба өзіңіз тұрмысқа шықсаңыз бұл үрдісті дәстүрді сақтайсыз ба
отбасыңызға айтасыз ба осылай киіт беруіміз керек ұят болады ол деген сияқты
жоқ мен өз басым оны құптамаймын
себебі ы қазір себебі қазір айтып отырмын ғой мысалы ыыы бір біріне деген бәсекелестік туындайды
бұл деген бір біріне мата беру бір біріне деген ы яғни сый құрмет бұнымен өлшенбейді деп ойлаймын
неліктен бұл біздің атамыз ата бабамыздан келе жатқан дәстүр ғой
сонда қайын жұртыңыздың көңіліңізге тигізіп аламын деп қорықпайсыз ба
жоқ егер де бұл екі құда құдағи жақ бір бірімен келісілген түрде болатын болса яғни бұл дәстүрді ой бұл ы қалыпты ыыы іске асыруға болады деп ойлаймын өз басым
жалпы жаңағы қыздың айтқанына өте қосыламын ы өте орынды айтылған сөз деп ойлаймын
енді қазір жаңағы көп той домалақтарда жаңағы екі жақтың құдалары бір жақтың жағдайы жетсе бір жақтың жағдайы жетпейді
жаңағы тон тон кигізіп жаңағы ат мінгізіп жатса енді екінші жақтың абыройы сәл төмендеп қалатын сияқты жаңағы жақтан қарағанда
енді сол ыыы киіт мәселесі болғандықтан енді көп жерде жаңағы шапан жаңағы костюм шалбар дейді ғой сол костюм шалбарларды береді
оны былайша айтқан кезде оны қолданысқа да енбейді де көп жерде
оны қолданысқа да енбейді енді барлығы оны қолданып та жатқан жоқ
сондықтан да білмеймін енді киіке өз басым қарсымын жаңағы
киітке қарсысыз иә апаларымыз не дейді екен отырған апаларымыз бар ғой иә
мен өзім ойлаймын мысалы жаңағы ыыы киіт керек өйткені арадағы дәнекер керек
егер киітсіз болса мысалы ол бұл сыйластықтың бір белгісі құдалардың арасында бір белгі сыйластықтың бір әдемі белгісі әдемі бір көрінісі
сол киіт үшін екі жақтың ана екі ы балаға анау қосылайын деватырған зиянын тиетінін білесіз бе
әйел бар жерде әйел бар жерде сөз жүрмейді дегенге мен нанбаймын
себебі сол киіттеріңіз үшін екі жақ ұрыс таласқа бастайды
дұрыс айтасыз иә киіт бергенде де ойланып неге бізде не бар ана атам заманнан келеатырған құда түсу дейді
құда түсу деген ол түсінісу деген
ыыы екі жақ ы сөйлесу деген орысша айтқанда это договор договор договориться деген сөзден
сондықтан да құда түсуге келгенде менің ойымша екі жақ тең бе екен екі жақ жақсылықпен қосылыватыр ма екен
екі бала қалай қарайды екен олардың да жағдайына қарау керек
себебі ертең ертеңгі айгүл апай менің менің берген киітіме ана құданың құдағайдың көңілі толмайды сәйкес келу
сол ертең де ана менің беріп отырған қызыма зияны келеді иә күйеу баланың зиян келеді себебі
сондықтан да ол деген тек меніңше киіт беру киіт алу бәсекелес бір жағынан мына кісінің айтып отырғаны дұрыс
екінші жағынан екінші жағынан екінші жағынан зат ауыстыру ол не затқа
ол бергендіріңізді киіп бір жерде жүрсе екен ол сыймай қалады
айгүл апай мен сізге сұрақ қойдым ау
сіз өзіңіздің қыздарыңызды тұрмысқа бердіңіз ғой иә
бердім кит алмастыңыз ба
жоқ кит алмасқан жоқсыз
мен уже бірталай болды уже елуге келіп қалды менің қыздарым че оны айтуға ол заман баяғы заман
біз білгіміз келеді білгіңіз келсе біз түсінісіп екі құда сөйлесіп бір той істедік
ол кезде бір той білесіңіз бе тар жол тайғақ кешкен уақыт
біз жаңа мемлекет болыватырмыз тоқсан бір тоқсан екі тоқыраудың жылдары иә
сол уақытта біз солай бердік құдайға шүкір құдайға шүкір екі жақтан одан бақытты бақытты өмір сүріватыр ничего
бәрекелді келесіздер ме бұнымен апаларымыз не дейді сымбат апай
киіт деген енді ата бабаның дәстүрі бұрыннан қалыптасқан
біз егер ата баба дәстүрін қазіргі заман былай болып кетті олай болып кетті деп бір бірден алып тастай беретін болсақ біз ұрпағымыз не айтады
біз неге оны алып тастауға тиістіміз
ал шамасы оның айтылып отыр әркім шамасына қарай
сен қайтсең де маған тон әкел қамқа тон әкел қайтсең де маған ыыы жаңағыдай гаухар тас әкел девотқан адамдар болса олардікі күпірлік дұрыс емес
зағипа ханым иә шын мәнісінде кәдесіз қыз болмайды дейді иә
мен ы киіт беруді ы құптаймын себебі ол алған бергенде тұрған ештеңе жоқ
ыыы көңіл сыйластық ыыы енді қарым қатынас енді былай қарым қатынастың өзі сыйлықтан тұрады ғой
жақсы ол біреулер айтады мына кісінің қолында ештеңесі жоқ екен деп жаңа бұрылып ы қарамай суық жаңағы бір қарым қатынас жасайтындар бар
ы біреулер дүниесі үшін ақшасы үшін жаңағы мойынұсынып соның ақшасы бар ма сол ақшаға сол ақшасы бар адамға жаңағы бас иіп сондай
жоқ бұл жерде негізі шын мәнісінде апамның айтып отырғаны дұрыс
ы тоғыз ай тоғыз күн көтеріп ол баланы жарық дүниеге әкелгеннен кейін ата ананың парызы болады
ыыы баланың парызы болады ата ана жасайтын ата ананың балаға жасайтын парызы болады соны парызды орындау керек
кәдесіз қыз болмайды және де бұл киіт деген негізі кию киім деген сөз ғой сөзден шыққан сөз
дәнеш апай айтыңызшы халі келмейтін кісілер бір жағы халі келеді бір жағы халі келмейді
мен сізге бір бір ауыз айта кетейін
халі келмейтін кісі ана кісіден қалмаймын деп кредит алу керек пе
тыңдаңызшы енді иә бұл ысырапшылдық деп айтып отырғаны ысырапшылдық иә солай істеватыр ғой ысырапшылдық девотсыз иә
енді бәрімізді тыңдаңыз тыңдаңыз енді бәріміз де сол совет үкіметінде ол болған жоқ
тоқсан бес тоқсан алтыншы жылы мен тұрмыс құрдым
сол уақытта бір қиыншылық сондай уақыт заманда бірақ сол заманда менің әке шешем екі жақтың да ы әке шешесі келісіп
мысалы тойды да өткіз тойды да өткіздік дүниемді де берді
кредит алған жоқсыз ба
ол кезде кредит бермейді ондай заман жоқ
ол кезде несие де бермейтін шығар енді
сол мәселені шешіңізші біз ұрпаққа не апарамыз
ұрпағымыздың бәрі қазір қандай болыватыр білесіз бе
қай заманға келіватырғаныңызды білесіңіз бе
ол қалай ол сонда сол кісілер қазір қалай сізге тең болады
қалай кредитсіз ол деген той істейді саған кәде алып береді әлгі неңнің бәрін дәстүр
иә екі жұптың арасындағы иә болашақ өміріне әсер етеді дейді шығынға ұшыратады дейді сонымен келісесіздер ме алияш апай
мынаны бүйтеміз мынаны кіргіземіз а ол дұрыс емес ол дұрыс емес екі жастан сұрау керек
екі жастан сұрау керек бар ма халің жағдайың мен аз беремін

айгүл ханым айтар уәжіңіз бар ма сізге жауап берейін деп жатыр
екі балаға екі балаға жол беріп солардың дегенін істеу керек қазіргі заман солай
сіздің тряпкаңыз ана костюміңіз тіпті ешкімге ештеңеге керек емес
а қазір еще бриллиантқа кетті и алтынға кетті
иә қазір бәсеке де бәсеке бірінің алдында бірі бірінің алдында бірі ол деген не
иә ол кит бола ма ертең өлгенде бастарыңа алып кетесіңдер ме сол алтынды
құда болардың алдында келісіп бірінің жағдайына бірі қарап қазақта бұрын сөз болды ғой терезесі тең құдалар екен дейді
бірінің бірі жағдайын қарау керек
біреуінікі төмендеу болса ы оның жағдайына қарап өте асыра сілтеп жібермей шама шарқынша екеуі жақ теңдей бірақ сыйлық кішкене керек ол
өйткені ол сыйлық жүрген жер адамның бір көңілін көтеріп әлгі отырып отырып құда болып дымсыз қайтқан деген ол бір түрлі біздің қазақ халқымызға
қазақтың атына ұят нәрсе өзі баталасады ғой
иә болат мырза дейінші мхм жалпы біз қалай болғанда да салт дәстүрімізді сақтауымыз керек
салт дәстүр дегеніміз бұл әуел бастан бабаларымыздың біздің ұлт ретінде сақталуына бір негізделген сондай бір біздің
мына иммундық аурамыз былайша айтқанда салт дәстүр дегеніміз сондықтан оны сақтауымыз керек
кез келген бұзыла бастаған деформацияға ұшыраған нәрсенің бәрін жою деген бұл репрессиялық метод біздің ұлтымызға жат нәрсе ол
одан да біз сол бұзылып бара жатқан дәстүрдің бұзылуы қай жерден бұзылып жатыр бұзылып жатыр деп соны анықтап сосын реттеуіміз керек
міне мысалы бұл киіт деген әуел бастан құдалардың арасында ғана болған жоралғы
қазір оны жұрттың алдына шығарып жіберді
тойға барып бөтен бөгде жұрттардың алдында насихаттап жаңағы өзінің ыыы насихаттау емес өзінің жаңағы байлығын көрсету мақтанышқа айналып бара жатыр
міне бәленің бәрі осы жерден басталып отыр
біздің ы кетіп жатқан қателігіміз меніңше біз ол қазақтың салт дәстүрін ысырып тастап біз ол ескіні ысырып тастап
жаңа орнатамын деген болмайды ол ол қайшылық заңға ы табиғи заңға қайшылық
ы сол заңның тағы қазақ халқы айтып кеткен озығы бар тозығы бар деп
озығын алуымыз керек те сол ата баба ыыы межелеп кеткен аядан шықпай жасауымыз керек
ол халықтың алдына шығарып қажеті жоқ
ы сый сияпат жүрсін өз арасында ол өзінің сыйласымдылығы үшін
әрі қарай балалардың бір бірімен жақсы ата анасы араласып кетсе ол бала ешқайда кетпейді
сол бағытта болуы керек сияқты
жоқ мына сіз айтып отырсыз қазір салт дәстүрге қарау керек жаңағы мақал мәтелдерді айтып бұрынғы ата бабамыз айтып кеткен
ы ол мақал мәтелдерге мына бұрынғы сөздерге қарайтын болсақ мысалы заманың түлкі болса тазы болып шап дейді
ол әр заманның ағымына байланысты ғой әр заманның өзінің несі бар
бұрынғы заманның бұрынғы нелерін бәрін ала беретін болсақ ол да дұрыс емес
әр заманына қарап жүру керек сияқты
ы жаңағы сіздер айтыватсыздар жаңағы киітті киітті міндетті түрде беру керек
ол міндетті түрде беру емес енді жаңағы екі жақтың жағдайына байланысты қарау керек сияқты
екі жақ дұрыс бір шешімге келіп жаңағыдай жастардың жастардың несіне қарау керек дейді ғой жастардың жағдайына қарау керек
егер жастардың пәтері болмаса пәтеріне жұмсау керек
осы екі жастың мысалы қазір ажырасу дейді ажырасу дейді соның бәрі неден келіп шығады
мынау көптеген әлеуметтік жағдайдың ы екі жастың ы бір бір бірін түсінбестігіне байланысты
екі жастың жаңағы әлеуметтік жағдайына болмағандығына байланысты сондықтан содан келіп шығады
ы екі жас осы басынан аяққа тұрып кетуіне жағдай жасаса екі жақтың ата аналар келіп
мынандай ғой мысалы екі жастың арасындағы ол сыйластық деген дәл киітке тіреліп тұрған нәрсе емес
ол жаңағы екі жастың жағдайын жасау да киітке киітке тіреліп тұрған жоқ
бұл жерде енді мына біздің дәстүріміздің сол тойда емес тойдан кейін де беріп екі құда бір бірімен сыйласа беруге болады ғой
мен екі нәрсені айтқым келеді
бірде сол м жігіт қызды алуға сырға салып жаңағы құда түсіп кетті ғой екінші рет алуға барғанда түрік алтынын апарыпты
соны ана қыздың туыстары түріктің алтынын әкеліп бізге жақсы алтын әкелмеді деп сөз шығарған
сол кезде жігіт намысты маған сіздерге адам керек емес алтын керек екен деп туыстарын жинап алып жаңағы қызды сол жерге тастап кетіп қалған бұрылып
мінекей екі жастың арасындағы жағдай
енді ысырап болмау керек
бір рет солай қызға құда түсуге барғанда қыздар қазір күшік ұстайды ғой қолдарына сол күшіктің мойнына алтын алқа апарған
бұл деген енді ысырапшылдық
сонда жаңағы итке алып барған ба
иә итке күшікке алтын алқа салған
осы өңір осы қалада астана қаласында
он жерден бұл жерден шырылдағанменен қазақтың ата бабасынан келатқан киіт алу киіт беру деген қалмайды
сонда әр елдің салты басқа да иттері қара қасқа дейді сондай сондай құдаларменен бір бірімен тіл табысу үшін
әсіресе мына құдағайлар ы өздеріңе өздерің бекем болыңдар бар пәле қатыннан шығады
осы жүз процент нәрсенің тоқсан проценті қатыннан шығады
жаңағы итке алқа таққан да қатыннан шығады жаңағы ойбай маған әкелген турецкий деген де қатыннан шығады
ей айналайын ұлым болсын бұны қыз қыз беріватырмын деп шіренеді немене ұл тапқан қатын одан кем бе
ол ұлына алып беріп отыр қызын шындаса ол да қызын біреуге беріп отыр
сондықтан жаңағы заман қайда баратыр заман қайда баратыр заманды заманды аздырывотқан біз
ұл ы қызымызға келешекте отана болатын тәрбие бере алмай отырған бізден азып отыр қыз
әлі шашымызды қырқып бет аузымызды бояп
енді киіт деген жаңа мына кісі айтты ғой ол қазақтың кез келген ырымы ағайын туысты тек қана құда мен құданың арасындағы бұл ғұрып болғанымен ағайын туысқа да қатысы бар
өйткені жаңа айтып отыр ғой ол егер шамасы келмесе басқа ағайын туысқа бұл ағайын туысты біріктіретін жаңағы елді елдікке апаратын нәрселер барлығы
бірақ енді соның барлығы мынау біздің дүниетанымнан байланысты бұзылып отыр
бұның барлығын түсінбеушілікпен соның бәрін мақтанышқа айналдырып содан кейін мақтаныштың арты жаңағыдан бәсекелестікке барады
одан кейін бірін бірі кемсітуге барады бәленің барлығы осыдан болып отыр
өзімнің туған бауырым иә енді бас қосамын деді содан кейін құдаластық
ы алғашқы қуанышымыз ол кісінің да алғашқы қуанышы
содан кейін енді біз асып бараатқан бай емеспіз орта қолды шаруа адамдармыз иә менің әке шешем
одан кейін ы қыздың әке шешесі енді жаңағы норковый шубасын нәсібі шығар енді әр жаңағы баланың нәсібі болады ғой
жаңағы туғаннан келеді туысқаннан келеді бір киітін әкеледі анауысын әкеледі
жаңағы бұйырып біздің құдағиымызға жаңағы норковый шуба дейді ғой жаңағы норковый шубамызды киіндіріп алғашқы қуанышым деп
бірақ біздің құдағи қыз бердім деп жаңағы апам апам айтпақшы бүйтіп менің анауыма ананы әкел мынауыма мынаны әкел деген жағдайлар болды
менің анам өзі өте сабырлы адам сосын өте иманды адам
сосын айтты ы балам жақсы көріп тұрса балам неғып тұрса не істейін енді көнемін беретінін берейік деп сонымен не керек ыыы беретінін беріп
іште бір кішкене бір қалып қояды екен бірақ
иә мына жерде мынандай мен шындық әңгімені айтып отырмыз
іште мына жерде бір дік қалып қояды екен әй бұның шешесі неғып мұндай әңгімелерді айтты екен а
екі баланың бақытты болып жақсы жерге келгеніне тілеулес неге болмады екен а
қой ы мама давлениеңді көтерме бастым енді ы бәрі тәрбиеленеді жақсы болып кетеді
ы дүниеден де ақшадан да құндырақ нәрселер бар көзге көріне бермейтін ол көзге көріне бермейтін тылсымнан бір ы өз әр баланың да нәсібі болады
мен айтамын әр баланың нәсібі бар мама сен қатты не қыла берме қайғыра берме
бәрі жақсы болып кетеді үй болып күй болып балалы шағалы болып кетсе болды деген бізде тілек болды
енді қазір жаман емес үй болып күй болып өз өздерімен кетті ғой
бірақ соны кешіре білу керек ы
шубаны киіп жүр ме құдағайыңыз
енді өзі біледі өзі кисе киген шығар
сіз қолдап отырсыз ба мен түсінбеймін
қолдап отыр иә
мынаны әкел деп айтатын зат ол жатпайтын мына ойға жатпайтын зат
қолдау білдірейік қолдау орындауға сақтасын құдай одан сақтасын орындадық енді
көбіне өзі қазіргі жағдайда әлеуметтік тепе теңдікті сақтамай бұзылыватыр
мен бір ы неге куә болдым атын айтпай ақ қояйын ы жасы биік ы сондай ы сондай қызметкер қалтасы бар ммм ана қыздың ы
қарапайым шаруа ортада ы бірақ жағдайы өзінше өзіне жеткілікті
ы қызбен жігіт жақсы келіскен
ы содан кейін айтқан бір жерге құда түсейік десе айтыпты жігіт мен осындай ы жақсы көріп жүрген қызым бар депті
қандай деп зерттесе сондай екен
сонда ішінде білдірмей жария қылмай ешнәрсе қылмай ана мен сондаймын демей өзінше былай келісіп ы жағдай жасап өткізген
киіттің соңы келіспеушілікке ұласып ажырасуға дейін апаратын жағдайлар бар екен
бұл туралы аздаған жарнамадан соң айтамыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі тақырып киіт иә
біздің қазақтың дәстүр салтының барлығы түгел көне түркілік негіздері бар
бұл түркі халықтарының бәріне ортақ болған кезінде бәріне болған
бірақ жаңағы өзге түркі халықтарының көбісі мынау қазіргі көршілес елдердің ықпалымен қазіргі экономикалық дамудың ықпалымен тағы басқа себептермен ол нәрседен айырылып қалған
жаңағы түркияда болып жатқан жаңалықтар қарындасым айтып отырған оның бәрі кейінгі кезде болған жаңалықтар
олар көпшілік көне түркілік салт дәстүрлерді жоғалтып отыр
ал енді бұл тек қана түркілік емес бұл құдалықтың көп шарттары бүкіл әлем халықтарына тарап кеткен ұқсас
өте ұқсас нәрселер типологиялық нәрселер әлем халықтарының құдалықтарында көп
сондықтан бұл ы жаңағы киіт деген тек қана қазақта болды деп айтпаймыз әрине өзге халықтарда бар бірақ атауы басқа ол өз тілдерінде
ендеше тақырыпты иә жалғастырмас бұрын арна тілшісі дайындаған арнайы сюжетке назар аударайық
біз анау мынау жерде жатқан адамдар емеспіз құдағи
құдағи құдағи қоймаймын қоймаймын қоймаймын мен мен көрсетемін бұларға әлі
көздеріне көк шыбынды үймелетемін
ойбай ау бүкіл елге менің дүңдүңгүл деген шыққан атым бар ғой әйгілі
маған бергенін қараңдар тұқымы құрсын ойбай іріп кеткен бір китайский шүберек
үйлену тойындағы айнымас салтымыз бар киіт деген
құдаласуға келетін күйеу жігіт жағы келіннің туыстарына сый сияпат тапсырады
ол киім де әшекей бұйым да қазіргі уақытта бағалы техника да бола алады
алайда соңғы кездері келін жақтың тустары да сыйлық жасауға көшкені байқалады
шығыс ы қазақстанда ы мынау монғол ы қазақтарында қытай қазақтарында ы тоғыз ыыы қоржын түрінде ыыы қоржын беру
қоржын ашу ы қоржын салу түрлерінде де кездеседі
бұл да бір киіттің кәденің бір түрі
әрине ежелден келе жатқан салттан жаңылғанымыз жараспас
бірақ қазіргі уақытта бұл мәселе турасында көзқарас қақ жарылған
бірі оны қазіргі тұрмыс жағдайына итерсе енді бірі дәстүрдің сақталуын жақтап жүр
негізі енді ы қазіргі заманда жастарға үйрететін біздің қазақ дәстүріміз салт дәстүріміз ол керек
киіт пе иә иә әй ол керегі жоқ та ғой
енді біздің ата салтымыз дәстүріміз ғой керек қой онсыз қызық болмайды
керек емес деп ойлаймын негізі
енді ол ата бабамыздан келеатқан дәстүр ғой
меніңше менің ойым керек деп ойлаймын
сол осы кезде қажет емес қой қажет емес қажет емес қой
қалыңсыз қыз болса да кәдесіз жігіт болмайтынын алға тартып қырғыз бен қытайдың саудасын қыздырып жүргеніміз рас
киюге жарамсыз болса да киіттің айналасында жүрген костюм шалбар мата арасында құндыздан ішік кигізіп гаухардан әшекей тағатындар да кездеседі
осыдан келіп құдалықтың ысырапқа әкелетініне таңданамыз
міне сюжетті көрдік көп ер азаматтарымыз бұл киітке қарсылық білдіріп жатыр
расымен неге біз қытаймен мен ы қырғызстан жаңағы бішкектің тауарларын алып бір бірімізге алмасып жылдар бойы өткізгенімізбен неліктен басқа бір өзімізге шағындап
той жасап сол киіттен бас тартса қайтеді не айтамыз
сол оның дұрысы қазақ қазақылығын сақтап қалу керек
ол өзі бір тойдың өзі сәні ғой өзі
ол керемет ысырапқа бармау керек жаман төмен зат алмау керек
осы жерде айтқанмен әлияш апай иә былай сыртқа шыққан кезде енді ы бір бірімен бәсеке ғой біздің қазақта бәсекелестік бар
енді ы анадан көршіден ыыы құр қалмайық содан қалып қоймайық деп алып жатады
жаңағы күшікке де жаңағы мойнына алқа таққаннан кейін не сұраймыз енді
жоқ олай жасамау керек олай жасамау керек
негізгі айтатын ойы осы жаңағы апам айтты ғой әйелден шығады не шықса деп әйелдің бәрінен шықпайды
әйелдің ақылдысы дұрысы ұрпағына дұрыс тәрбие берген ана ешқашан мынандай зат үшін дүние үшін ұрыс шығармайды

мына оңтүстік қазақстаннан шықты
оңтүстік қазақстан деген жаңағы түсіп қалатын жылтырағы бар нәрсенің бықы тықының бәрін байлап байлап жаңағы айтқан дұрыс
ешкімге еш уақытта керек емес нәрсе
иә оңтүстік қазақстан облысында сол өңірде тізіммен киітті тізіммен жасайды дейді ғой сол рас па
иә сұрап алады дейді киітті сұрап алмайды ешкім өзінің баласын береді
сонда жалған айтып отыр ма
сіз сондай ортада жүрсеңіз мен жүрмеймін
шымкенттің қызынан сұрайықшы апай айгүл ханым

ешқандай да список берілмейді ол жерде салт дәстүр өз тізім берілмейді ол жерде
ол жерде барлығы жөн жоралғысымен өтеді бұл салт дәстүр
жоқ кеше біз бағдарламаға дайындалу барысында бір қыз маған жазды бізге тізім беріледі дейді
жоқ ешқандай да тізім берілмейді ол өздерінің отбасылық дәстүрі шығар
негізінен бұл оңтүстік деп бөлу бұл жерде дұрыс емес оңтүстік деп бөлу

айғайламаңызшы мысалы жаңағыдай ситуация болғанда кешіріңіз оңтүстік деп бөлу бұл жерде дұрыс емес
оңтүстіктер осындай екен деп бұл оңтүстіктің шығарып алған жеке дәстүрі емес бұл
бұл салт дәстүр ертеден келе жатыр тарихтан келе жатыр бұл дәстүр
бұл оңтүстіктің жеке шығарып алған салт дәстүрі емес бөлуге болмайды бұл оңтүстік осындай екен солтүстік осындай екен
бұл о бастан о бастан жоқ нәрсе ғой оңтүстік солтүстік деген
мен қараңыз мен шымкенттенмін мен ыыы ешқандай киітсіз киітсіз күйеуге тидім өзімді бақыттымын деп санаймын
ананың ақ сүтін берді менің жолдасым ананың ақ сүтін
ананың ақ сүті деген бізді тоғыз ай тоғыз күн көтерген құрсағында қызы иә ананың ақ сүтін береді ол жерде

а мен сізге айтыватырмын ғой енді
мен киітсіз күйеуге тидім бақыттымын өзімді бақыттымын деп санаймын
сіздер юг не деп бөлмеңіз
дәстүрді мүлдем жойып тастау керек дейді айгүл ханым
жаңағы тізім беріп мынаншама ыыы әкел дегенге мен де қарсымын әрине әркім өз шамасына қарау керек иә
бұның бәрі бағытталу керек құда мен құданың әрі қарай сыйласып кетуіне балалардың жақсы тұрып кетуіне
і және бұл нәрсені ысырып тастауға болмайды
жаңа апайымыз айтып жатыр ғой бір қыз күшігіне алтын алқа әкел деп айтты деп мүмкін ол қыздың ақылы да сол күшіктің маңайында шығар
ол бір адамға бола бүкіл қазақтың салт дәстүрін ы ысырып тастауға болмайды
бұл жерде киітті тиямын деп әрекеттеудің қажеті жоқ адам пиғылын тыю керек
адам біріншіден пиғылын тыю керек қандай
жаңағыдай неге маған отыз киіт әкел немесе бриллиант әкел деп айтады
ол арсыздық деп ойлаймын мен өзім әрі беріден кейін
одан ол ешкім байып кетпейді оны ешкім ы тағып бір үлде мен бүлде болып жүрмейді
сол шубаны көп болса бес жыл киетін шығар болды
түсінікті ақтолқын сіз психологсыз ғой иә
айтыңызшы міне жаңа айтып жатыр ғой апаларымыз ы маған мынадай алып келмеді мынадай қымбат киім кигізбеді көлік мінгізбеді деп жатыр
мұндай адамдардың психологиялық ауытқушылығы бар деп есептейміз бе
жоқ психологиялық ауытқушылығы жоқ әрине
бұл жерде ағайын туысқанның қызығы алыс берісте ал құдалардың қызығы барыс келісте дейді
яғни бұл жерде екі жақсы қосылса құдаласады
ы бұл жерде нақты ы киіт алу киіт берісуді шоу деуге болады қазақтың шоуы
мінездеме бере кетіңізші сіз психологсыз ғой психолог маман ретінде пікіріңізді білгім келіп отыр
адамгершілікке немесе дүниеқоңыздық па не ол бұл қалай бағалайсыз психолог ретінде
әр адамның әлемі өзі бір бөлек
сондықтан да бұл жерде бөліп жарып айту жаңағы киіт беру киіт алысу ы жоққа шығаруға немесе оны дұрыс емес дұрыс деп айтуға бөліп жарып айтуға болмайды
өйткені әр адамның қалауы өзінде
яғни бұл жерде жаңағы талас тартыс деп жатырмыз ғой шоу иә шоуға айналған қазіргі заманда жаңағы итке дейін алтын тағып жатыр дейді
немесе той домалақтың ішінде көрсетіп жатыр бұл адамның өзіне байланысты
яғни әр адам өзін қазақтың дәстүрі ғой айналайын шоуың не

яғни қараңыз не үшін шоу үшін жасалып отыр иә бұл иә не үшін ііі дәлелдеп берейін
мен айтып кеттім бар тоқсан процент бәле әйелден шығады дедім жаңағы он процентті қоспаймын
сыйлық адамның жүрегін жібітеді
яғни бұл жерде киіт алысу киіт алмасу ол бір бірімен бәсекелестік емес иә бір бірінің жүректерін жібіту
яғни қызды алып отырған ы құда жағы жаңағы ыыы басты мақсаты сол иә басты мақсаты сол
дұрыс орындап жатқан жоқпыз иә бәсекелесіп бір бірімізге ренжіп жатырмыз артық айтып жатырмыз артық көріп жатырмыз
қазақтың мысалы салт дәстүр керек мен жоққа шығарыватқан жаңа апа мені алды да жалпы мен салт дәстүрге қарсы сияқты мені солай қойып қойды да
иә жоқ жалпы мен салт дәстүрге қарсы емеспін
біз қазақпыз ба қазақ болып қалуымыз керек
бірақ біз осы шектелген рамкадан шығып кетпеу керек қой
жаңағы сіз айтыватқан жаңа мен сіздер жалпы айқай шу болып кетті мен сіздерге айтайын
регион регионға әр жерде жақсысы да бар жаманы да бар
иә ол жалпы оңтүстікте жаман немесе солтүстікте жаман деген нәрсе жоқ
барлық жақта жоқ жаңағындай сіздер айтыватырсыздар да ойбай ана жақта оңтүстікте ғана сондай нәрсе бар екен деген
жоқ ондай нәрсе мен сізге айтайын батыста да бар шығыста да бар бәрінде де бар
ол бірақ ондай оңтүстікте де ол салтты қолданбайтын адамдар бар
бірақ енді жоқ сондай сияқты ыыы ана белгіленген мысалы оңтүстікте может көптеу шығар сондай қолданатын салттар ше
бірақ енді енді былай қазір міне мысалы мынадай апай да мынауың қазіргі кезде осы салт дәстүрдің ең тозығы бар деген сөз ол тозығын адам анықтау керек деген әңгіме емес
енді өзі өзі мына эволюциялық түрде өзі анықталып өзі қалатын нәрсе
ал енді біздің қолымызға берсе ол менің көзқарасым әркімдікі ананы кесіп тастаймын
біз өз көзімізбен көріп отырмыз потому что осы киіт дегеннің өзі біздің дәуірімізде жүз құбылды
мысалы тоқсаныншы жылдары қытай тауарлары әншейін айналымда жүрді
ешкім тимейді апарады оны басқа жерге барады екінші жерге барғанда түйме түймесі түсіп қалады ілгегі түсіп қалады
ал енді одан кейін жайлап жайлап енді киетін киімдер пайда бола бастады
енді одан кейін үш төрт жылдан бері мына жаңағы айтқан ауру пайда болды жаңағы жұртқа көрсетіп мақтану деген
енді бұл да бір кезде жұрт одан да жерініп меніңше өзінен өзі өзгереді
сондықтан біз оны корректировка жасаймыз деп ұмтылмауымыз керек
қарағанда деп айтыватыр ғой менің ойымша психологиялық тұрғы тұрғы дегеніміз біздің ата бабалармыздың өзі психолог болған ғой
сол бұрыннан келе жатқан осы салт дәстүр оны біз қанша алып тастаймыз десек те ы қанша әрекет жасасақ та ол жүреді
әр нәрсе өз салт салтанатымен әдемі
келген адамды жаңағы жыланға дейін басынан су і сүт пе құйып беріп жібереміз дейді
оны біз қанша әрекет жасағанмен біз ы бұза алмаймыз
ол беруге ы мысалы келеді мысал он бес адам келеді
ол он бес адамды үйден құр шығара алмаймыз біз қазақтар
он бес адамға өзіңнің сый сияпатыңды көрсетесің
құдалықта жеті еркек сегіз әйел келіп мысалы

мен қыз ұзаттым иә ұзаттыңыз үш қыз ұзаттым мхм
соны ыыы бәрекелді мен оны құр жібере алмаймын біз салтымызда жоқ ол
барша барша құда құдаларыңыздың
айтыватыр ы керегі жоқ дейді ер адамнан сұраватыр ғой жаңа ақсақал
сол айтады киіттің керегі жоқ дейді жаңа
одан кейін үстіне шапан кигізіватса қуаныватыр мерейі көтеріліватыр
арнамызда шағын жарнама экраннан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі тақырып киіт иә әңгімемізді жалғастырамыз
келешегің бар сендер жас семьясыңдар деген сияқты жақсы үлгілі
апай сіздің ойыңызды түсіндік иә

осы айтып отырған ысырапшылдық келіспеушілік бәсекелестік осы қасиеттердің барлығын жою үшін мен өз басым ата анамның яғни құда құдағиларының бірге сыйластығы қымбат мен үшін
олардың яғни бір бірімен келісілген түрде болғанын қалаймын
мұнда ы бір сен менен артық беріп қойдың немесе кем беріп қойды деген әңгіменің мен жүргенін қаламаймын өз басым
екі жақтың келісілген түрде бізді ойласа бақытты болғанымызды ойласа міндетті түрде солай болады да келіседі деп ойлаймын иә
иә о бастан тамырымыз ал тамырсыз өсіп өнген тіршілік иесін біз қай жерден көрдік
ешқандай тіршілік иесі тамырсыз өсіп өнбейді
ал біз өз біздің тамырымызға келіп балта шауып жатырмыз дәл қазір
біз бүгін киіт қою рәсімін алып тастаймыз
ертең тағы біздің дәстүрімізге мына заманымызға тура келмейді екен деп басқа дәстүрді алып тастаймыз
түрде бір шешімге келіп бір мысалы жоқ мына түрімізбен біз оны алып тастаймыз
өте келе алып тастайтын шығармыз қызым заманымызға тура келмейді деп басқа дәстүрімізді алып тастаймыз
сөйтіп біз дәстүрсіз қаламыз тоқта
енді киіт киітсіз қалсақ біздің еш жеріміз кем кем кетік болып қалмайтын шығар енді

он процент он пайыз әйел дұрыс та одан одан ешкім де кем болмайды одан

теңеспейді керек емес керек емес бәрекелді
жаңа сіз айтыватсыз ғой осы ой киттің бәрін жасаса болды екі жас бақытты болып кетеді деген нәрсе жоқ
мен сізге айтайын бақытсыз осыны күшті қылдыртып күшті қылдыртып
жаңағы сіз айтқан жақсылап мен өз көзіммен куә болған тойымды тойды айтайын
ол әйелдер бір біріне ешқандай да олар деген құда құдағай бір біріне бір біріне риза болмайды
сұрағым келіп отырғаны мүмкін енді киіт төңірегінде иә мына жерінен де мына жерінен де мін тауып тек арпалыс ертең ана жаңадан келген келінді тек түртіп
ойбай мынау деген бүйтіп еді мынау сөйтіп еді ертең құда шақырғанда мен бүйтем мен сөйтем
айеке мына жерде отырған адамдар сізді тек сол он пайыздың ішінде жүр екен деп қалады ғой
ол он пайыз жаңағы әйелден ой өрісі төмен әйелден басқа әйелдер көп жақсы әйелдер

ы сіздің айтқаныңызды берді сізге керегін берді айтпаймын мен

список деген нәрсесі қайдан шығады оңтүстікті қою керек өйтіп айтуды тізім деген қайдан шығады
ол жаңағыдай ненің киім мына киім дұрыс келсін деген нәрседен сосын кейін сұрайды жаңағы бір бірінен ы не алып берейік деген сияқты иә иә

мүмкін осы киіт төңірегіндегі жанжал туындамас үшін киіт төңірегінде жанжал туыңдамас үшін мүмкін барша құда құдағайларға барша тойға бір
арналған мысалы бір тон бір сырға бір сақина деген сияқты бір мөлшер керек шығар
барлығына ереже керек шығар мүмкін заңмен бекіту керек шығар болмайды болмайды болмайды
ол үйдің ішіне рыскүл әжей не деп ойлайсыз ол болмайды ол ол мүмкін бе
мына тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні оттың басында адамгершілік имани тәрбие мықты болуы керек
аттыға еремін деп жаяудың таңы айырылмау керек
сондықтан келешекте екі баланың жаңағы жақсы жолға түсіп жақсы ыдыс аяқ сылдырламайды үй болмайды дейді
сондайда балтай шалтай болмайтын оттың басын құрау үшін екі құдағайдың татулығы күшті болуы керек
бәрекелді апай иә біздің марқұм кәкімбек салықов айтып кеткен м қазақты бір қазақты үш жүзге бөлме деген деп
жаңа мен міне бір пікір айтып айтықызбайатыр
оңтүстік солтүстік аймаққа бөліну аймаққа бөліну деген болмайды болмайды
ы үш жүзге үш жүзге бір қазақты бөлме деген деп айтып кеткен деймін бөлуге болмайды
себебі мына салт дәстүр бәрібір де қалмайды бәрібір қалмайды
басыма алла аллаға тәубе етем төрт ұлым бар төртеуін де үйлеңдірдім
шөберелерім бар он шақты бәрі бар бақытты құдайға шүкір аллаға тәубе
батыс ы батыс деген шығыс деген болмайды ол бәрі қазаққа тән нәрсе
дұрыс айтасыз дұрыс айтасыз бәрібір қалмайды бәрібір қалмайды
мақтаншақ ата да жолы ата дәстүр бәрібір қалмайды
енді ешкім де көтере алмайды ондайды
енді айгүл апай оларды өзіне кәдімгі дәстүр қылып алған айгүл апай дәстүр қылып алған олар деген
айгүл апай оңтүстіктің қыздары өзінің жолдастарын сыйлайды еркектің бетіне қарамайды өйтіп бөлмесін
оңтүстіктің қыздары еркекке сен деп сөйлемейді сіз деп сөйлейді өйтіп бөлмеңіз оңтүстіктің қыздары деп

мынау бізге үлкен қызу тақырып болып тұр ғой сонда иә

айтып отырғанында шындық бар
шынында қазір елеулі өзгерістер болып жатыр
бірақ енді одан сайын біз оны алыспаймыз беріспейміз десек ол шымкенттің адамдары мақтаншақ деп отыр айгүл апа
ол мақтаншақтық одан әрі асқына беруі мүмкін
керісінше керісінше бұл жерде қайта араласу керек ұрыс жаңжал болса да араласу
бұл жерде ондай қол шапалақтап қояйық жора жекжат болу керек
сіңлім айналайын бүкіл халыққа олай баға бермеңіз иә әлияш апай ондай баға бермеңіз
бүкіл халқы оңтүстік қазақстанда нағыз қазақтардың шоғырланған ортасы
мен айтайыншы мен мысалы ы оңтүстік пен жаңағы шығысты оңтүстік пен шығысты ы екіжақты қосып отырған жерім менің

қазір айтайын дегенім солтүстікте қыз деген жүрмейтін жері жоқ қой екі жақты табыстырып отырған адаммын да иә
енді ы жоқ күйеу балаңыз ыыы солтүстіктен тоқтаңыз күйеу балам біреуі қостанай біреуі көкшетау біреуі вообще ағылшын ағылшын ыыы

анам анам айтты ыыы сен оны ана жер жаман деме дейді жақсысынан үйрен жаманынан жирен жерін дұрыс
әр жерді мысалы шымкентті деватыр солтүстік деватыр шығыс деватыр батыс деватыр бүйтіп бөлудің керегі жоқ
жақсы қасиетін алыңыздар жаманынан жиреніңіздер
сыйлық жасай ма вообщем бір ағылышындар мысалы
апай ағылшыннын өзі маған сүт ақысын әкеліп берді апай
бәрін оқып ы қазақтың салт дәстүрін оқып ы тоқтаңыз
раукен апай райкен апай сізден сұрайыншы ана ағылшын болат мырза ағылшын күйеу балам бар дейсіз олармен қалай кит алмастыңыз
киіт алмасқан жоқпын мен
киіт алмасқан жоқсыз ба
тоқтаңызшы ы жоқ олар сіздерге шапан жапқан жоқ па жоқ жоқ
ы бір жыл бір жыл жүрді қызымды сұрады
ыыы қызыңызды жақсы көремін хотите я ислам приму деді
мен ештеңе деген жоқпын оны зорлап мен оны исламға кіргізе алмаймын
ислам қабылдап келді ы
тізерлеп тұрып қолын сұрады
мен ы екі жақтың мына жақта ы семейден мына жақта шымкенттен қалай шешім қабылдау маған өте қиын болды
екі жақты ыыы шешім қабылдай алмай қиналдым
одан кейін ислам қабылдап отыр
тізерлеп аяғынан қолын сұрап отыр мен қалай бермеймін
сіздің енді үлкен әулеттің әлеттің үлкендері бар ғой олар сұраған жоқ па ағылшындар бізге бір нәрсе береді ме бермейді ме деп иә
бізге сырға береді ме сақина қайда бізден ағылшындар алып келмейді ме деп айтқан жоқ па
ішіне салған ғой бәрін иә бәрі
мен оған ештеңе айтқан
қызым бақытты болса болды дедім
ал ол күйеу бала өзі бәрін оқып қазақтың салт дәстүрін өзі оқып келіп жасады
мінекей көрдіңіздер ме
бүкіл қазақстан көріп отыр ғой енді
сіздер какой то шапан шапкі шүберек шаршы ы майда шүйде шашатынға киітке таласыватырсыздар ал мінісін қайда қоясыздар
ахал теке ат мінгізген бір тоғыз анау басы түйеден бастап ы төрт қарадан мінгізген
ы қазір оның бәрін айырбастап бір біріне джип мінгізіватқан шетелдің көліктерін мінгізіватқан
ы сондай жаңағы ы мінісін қайда қоясыңдар ал
сондықтан жасауымыз керек
дәстүрді сақтауымыз керек тек ысырапшылдыққа бармай шеңберден шықпауымыз керек
бәріміздің ойымыз бір жерден шығады ғой иә солай қорытындылаймыз иә
екі жақтың келісіміменен иә апай сұрамау керек қорытындылаңыз ойыңызды
иә қорытындылай келгенде бәрін бағанадан бері тыңдап отырмыз ғой ы шын мәнінде қазақтың салт дәстүрі ол сақталуы керек
бірақ ы оны біз қолдан шоу жасамауымыз керек және асыра сілтемеуіміз керек
бәрі өз мөлшерімен болу керек
бәрі бағытталуы керек тек адами ы қарым қатынасқа жастардың жақсы өмір сүріп кетуіне
сол жаңағы киттен алған сонда өкпелемеуіміз керек барлығына мейіріммен жақсы түсіністікпен қарауымыз керек
иә сұрау арсыздық сұрамау керек сұрамау керек
бірақ соны енді оны заңмен бекітетін мынанша киіт әкелсін дейтін де ол нәрсе емес
оны әркім өзі шешуі керек жаңа апайымыз дұрыс айтып отыр
ы жаңа ана үлкен апаймыз да айтты ғой бізге ыыы жаңағы тоқсан пайыз әйелдерге қатысты деп
себебі тоқсан пайыз сол әрекетті жүзеге асыратын әйелдерміз
сондықтан неге сол аналармыз аналар ғой әйелдер деп отырғанымыз аналар өзіміз де отанасы бәріміз иә
сол аналар неге жастардың болашағын ойлап соның бәрін бір жүйеге келтірмеске өз отбасында өзі реттемеске
және сол аналар ы әрі қарай екі жастың құдалықтың дәнекері болмасқа неге ел билеген аналар тұрғысынан ойламасқа

ойлаймын енді иә киіттің не екенін
киітке бола жерге бөлініп ұрсысатынымызды да көріп жатқан шығар көрермендеріміз иә
қазақта мақал бар ғой ет сасыса тұз себеді тұз сасыса не себеді деп
иманжай деген жөніндегі түсініктің өзі әртүрлі өзі
оны реттеп алсақ барлығы реттеледі деп ойлаймын мен
барлығы ол біздің өзіміздің бабаларымыздың айтып кетті ғой
бізде енді міне ұлан байтақ жерді алыватқан қазақпыз
қазақ үлкен территорияны алып жатқандықтан диалект деген сөзіміз бар диалект
сондықтан диалекті ыыы салт дәстүрімізде де бар
соныменен қазір айтып жатқан жақсы жақсы сөздерді көп айтылып жатыр өзі шындығында сол жақсысын алайық жаманын алмайық
жақсысынан үлгі алайық та жаманынан жиренейік
енді айтайын дегенім бірлік қазіргі бізге ең керекті нәрсе дәл қазіргі заманда бірлік
бөлінбейік жандарым мынау дәстүрге бола бөлінбейік дейсіз ғой иә
солтүстік батыс қазақстан демейік біз бір ғана адамның ұлымыз қазақтың ұлы қызымыз
сондықтан ұл қыз мәңгілік келе жатқан елміз
сол ел мәңгілік болуы үшін біздің салт дәстүріміз мәңгілік қалу керек
бүгін біз қазақтың көне дәстүрі киіт тақырыбын қозғадық
студия қонақтарының бірі киіттің қажеттілігі зор дәстүрімізді ұмытуға болмайды десе
енді бірі ол шығынның бастауы сондықтан түбегейлі бас тартуымыз керек дегенді айтты